Inche, ekero narenge omoke enare naangete kogenda esukuru, egento kiagerete nkaanga kogenda esukuru, niga na oboete omwarimu oito ore kotosomia egesongo. Ekero namoboete, ore gotoita, okonyora agokong'ota ekerogo emensa eiyia esukuru korwa gose ase ekerogo giago, okong'ota kabisa oteba, mwaigure? Bono yaregoikera maambia kibogokia, e nare kong'ainereria buna narwarire, omoibori gakontebia nkoire nyagetari, namotebia yaya, karatiga nkobande buya. Bono riria namotebirie kara tiga nkobande buya, yaikera chinsa chiaerire chia okogenda esukuru. <hesitation> bono moiboro tare komanya ninki kiare kogera. Nabo naregoika nasoa borere, naerarisia kabisa nainyegeresia buna enyigwete bobe obokendu mbisie, egento kiare kogera na omwarimu twabate omobe kinde omoke ore goita abana, yaani are kogoita, kegotoka gose niga ore omogundo, ogoita, kegotoka gose toiyageti mafuta ogoita, naki kiare kogera nare koanga ntikogenda esukuru ekero nde omwana, nare goekoria buna endwarete, erinde ting'enda tochi koumerana na omwarimu. Naki kiare kogera tikogenda sukuru.